Dewal ni bwlam no muthupna bagwui kwbangma lama tongo. Phiaba swkang bwlam bwswk kotor tei kuthuk abono ma nainani. Dewal ni bwlam no muthupna bagwui cement haching atha pathor ni gura tei kaam tangnani manwui nagnai. Bwlam kotor no muthupna khe cement haching tei pathor gura no twui bai dalogwui mosola ma swlamnai. O mosola no kisa kisa khe hakor o dawui bwlam no muthupna nangnai. Chiokn bwlam no khe cement bai simi no muthubwui mano. Chikon bwlam no atha cement tei haching no sapulwui bo hakor o dawui muthpbwui mano.